ପ୍ରୋଗ୍ରେଶ ସବଦରୀ ଅପନୋଂ କରଵା ମନୁରେ କମ ଆଜ। ପ୍ରୋଗ୍ରେଶ ମୁଝେ ଚଲୀ ଥାଈ <noise> ଵିକାସ। ଅଗ୍ରଵତି ଚଲୀ ଥାଈ ପ୍ରୋଗ୍ରେଶ ମୁଝେ ଚଲୀ ଥାଈ। ଅଗ୍ରଵତି ଵିକାସ ଯେ ସବ ଜୀନିସ।